:On 'ye gbalor, gbalor :korn :dhororn' or :pa-dih-eh :korn 'on 'ton. :yee' 'de 'kwla, deh :eh :korn-a :dhaa: :za-eh :nmor-a 'yi-dih eh-: 'dhu 'kehbeh'-'. 'kehbeh-a 'yli chehn-dih-' 'weh, :mor :on :taa 'kehbeh' pa-dih, :mor :on po-eh dubu' gben-', :dha eh :ne-a :mor :on taa-eh dii-deh+-a 'nyi, :yee' 'do eh :ne. :yee' :on 'ye 'gbalor deh zorn zen-a zorn bo :on po 'o or-: dih 'do or ybei' dih :yee' or :dhe 'o dih. 'Gbalor-a :yeh :na dih bo :na :na or yubo: :dha or 'wluh-a 'weh, or yubo: nyor :or na-dih-or 'weh, :yee' 'mor mlor eh-: :korn dhih or deh :korn 'o 'ton. :blii' :eh :ne-a :mor :on taa-eh dii-deh+ 'nyi, deh zorn zen-a zorn bo :blii-a <hesitation> mu :on bo 'gbu 'worn 'i yi, :mor eh yi 'o 'gbu worn 'i :mor :on 'ble dii-deh :on 'nyi-eh eh on :yee' eh mu. :blii' mor on se :ao a 'yle :blii'-a me-: kor-dih or 'bei'-a :belih zean 'o on se :ao 'da. Deh 'sorn :dao' :mor mlor <hesitation> en :pa-dih-eh, :an 'ye 'ylee: <hesitation> on 'ye 'gbalor :on 'ye :blii' en pa-dih-eh 'mor mlor eh :korn 'on 'ton